E kolosaine gn'olo a Rosia agny, e fahalasika an'azy moa zany da magnano didijadona ty, lefa igny e nozakainy da igny gna'arahagny sy afaky mivilivily anao defa igny da e fivavahandreo agny koa moa zany, katôlika orthodox zay aby gn'akamaroandreo agny sy raha sy raha de misarasaraka ame fivavahagny hafa lotry.